Nayunka nuu nreo ndekache yuu nduka me'e ermedio hó ndayillo ndeji ien ndindu nduvekache ndió jun hé ndivichu ngorne'e, ndivichu nenekuña kee endeguia ke'e, ujun ndaye'i keni aceite ndechi nii cha cha yedii ya'á anyeka yini kuá yedan, ndeme cha'a kemi menuu salten ke kua kua ndemi chinga ke iña ndendiu nduina yumichi jun inña yuku ndamani nduveke kenomeneno kueno ya'a yinoyi.